Namo toma labino tora se sari ngaramoi ge duga mano bato, yo gahi regu ua se yo mati soro iya, soro ino sodo yo hai, ene soro iya ino gena ge yo sari ngam gena bato, yo tarifu rai ge yo otu ma'.